Raha ny resaka soavaly alôhany, izy maventiventy par rapport amin'ny zebra, zebra somary ambanimbany, dia avy akeo kôa zebra somary bibidia zay izy raha oharina amin'ny soavaly satria soavaly azognao termignana an-dakoro; dia avy akeo koa ammin'ny resaka habeha zeigny igny novôlagniko teo iny, ny sovaly maventiveny zebra; dia avy akeo resaka malakilaky oe ny soavaly zegny, mbôla soavaly fôagna ny azo lazaigna malakilaky raha oharina amin'ny zebra.